Ma tii pigem süvväq kotoh, kuigi noh, restoraanih käümine om kimmähe hää, aga tuu om peris kallis ja ma ütelnüq, et ma tegelt mõista esiq ka täütsä häste egäsugutsit süüke tetäq.